<hesitation> ya̱ꞌo̱ rí ríga̱ ná xanáá ge̱jioꞌ májáan, n <hesitation> uu a̱kui̱i̱n i̱tha̱nxo̱ꞌ ikháanxo̱ꞌ rá, n <hesitation> uu rí <hesitation> ríga̱, ríga̱ kiajuun go̱nꞌ rí naxná ne̱, ído̱ rí xó ya̱ꞌo̱ ru̱wá naxnáne̱ rí setiémbre̱, nagoo naꞌpho̱ ne̱ xa̱bo̱, n <hesitation> uu rí, tsíxnáa ne̱ rí ndañáa̱ꞌlóꞌ, rí na̱ka̱a ruꞌwa tsúdu̱u̱ máꞌ rí na̱ráka̱a̱ ruꞌwa a̱ꞌkhue̱n na̱gi̱ꞌdu̱u̱n má, nagaja̱a̱ ne̱ ikhaa rá. Ndasko̱ꞌ naꞌpho̱ xa̱bo̱ gejioꞌ nagoo ṉunda̱wáa̱ ne̱ ga̱jma̱á <hesitation> xuwi nune̱ mújúu̱n ne̱ xó tamále̱ jaꞌnii, nune̱ mújúu̱n ne̱ nustra̱mee̱ ne̱ nago̱ꞌ madíí, naꞌga̱. <hesitation> ndasko̱ꞌne̱ ga̱jma̱á xí natandáwa̱á ne̱ ga̱jma̱á iꞌwá: iꞌwá, iꞌwá rí natso jma̱á duun mbo̱ꞌ nakhuáa chájuíin lemo tsu̱du̱u̱ ne̱. Nagoo na- naꞌpho̱ ne̱ xa̱bo̱ xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa rí yaja, yaja rí naxná xanáá ná xaxtu, nawaꞌdu ne̱ rí naꞌne rí julio̱ a̱ꞌkho̱, tsíxnáne̱ jmína̱aꞌ rí julio̱ rá, naꞌpho ne̱ xa̱bo̱, asndo oktúbre̱ naꞌpho̱ ne̱ xa̱bo̱, naxnáne̱ ga̱jma̱á ga̱no̱ꞌ. <hesitation> ndasko̱ꞌmá ne̱ mangaa rá. I̱ndo̱ó <hesitation> chímbaꞌa xuajen naxná ne̱, n <hesitation> uu rí xuajen rí ngúwán me̱daꞌkho rá, tsíjma̱a̱ mújúun ne̱. Óra̱ xuajen rí mika, mika mi̱ndakho jú rá, tsíjma̱a̱ mújúun ne̱ ikhín mangaa. Xúꞌkhue̱n máꞌ ra̱ꞌkha̱ mangaa, ra̱ꞌkha̱ rí naꞌpho̱ xa̱bo̱ rí oktúbre̱ a̱ꞌkhue̱n. Xúgíin xa̱bo̱ <hesitation> tsí nudu xaxtu naꞌpho̱ ra̱ꞌkha̱, rí ndañáa̱ꞌlóꞌ oktúbre̱, tsíxná máꞌ mújúun ne̱ mangaa mbaa rí ngúwán, naꞌga xúgíí yúwa̱ꞌ, naꞌga ikhín, nda̱a̱, i̱ndo̱ó rí oktúbre̱ a̱ꞌkhue̱n ndayáa rí naꞌpho̱ ne̱ xa̱bo̱, na̱g <hesitation> a ra̱ꞌkha̱ thawuun naꞌphii̱ o ra̱ꞌkha̱, ra̱ꞌkha̱ rudu mbo̱ꞌ, na̱gu̱ma mújúun ne̱, naꞌphi̱i̱ ne̱ ga̱jma̱á g <hesitation> a. Óra̱ na- naxná ne̱, ndámbáa̱nꞌlóꞌ rí sektiémbre̱ rá, nánda̱a̱má ne̱ a̱ꞌkhue̱n rá. Ndámba̱ ne̱ i̱ndo̱ó nagoo na- nátrama ne̱ inuu yúwa̱ꞌ. I̱ndo̱ó yuwa̱ꞌ na̱goo natso, nánda̱a̱ ra̱ꞌkha̱ ikhaa rí rudu mo̱pho̱ xa̱bo̱. Na̱gu̱maa <hesitation> rekha mangaa na̱gu̱ma mújúun ne̱, xó kesadíya̱ xkuaꞌnii, na̱gu̱ma mújún ne̱ ná madíí, naꞌpho̱ xa̱bo̱. Rí naxná <hesitation> xndúu ri- rí ma̱tima ra̱ꞌkha̱, na̱ndífuíi ri̱ꞌyu̱u̱ ne̱, na̱g <hesitation> a mújúun ne̱ ene̱ xa̱bo̱ ná madíí.